Iu tra li fuculara a gas, elettrici o a induzioni preferisciu chiddi a induzioni. Lu motivu è semplici: sunnu chiù facili di utilizzari e fannu sparagnari tempu pirchì pi quadiari l’acqua, pi esempiu, ci mettinu chiù picca. Sparti a chissu, si sparagna tempu pi puliziari doppu aviri cucinatu, e pi finiri sunnu chiù sicuri di lu gas.